פי אחד אלאיאם כאנת הנאכ אמירה עט'רת עלא ח'ריטה ע'אמדה מֻכּבּאָה דאחל כתאב קדים פי מכתבת אלקצר, אלח'ריטה כאנת תשיר אלא כַּהְף בעיד וראא אלכּבאל פיה סר קדִים מן אסראר אלממלכה, אלאמירה בשג'אעתהא קרארת תנּטלק פי מע'אמְרַה, ואכּדאת מעאהא סיף סג'יר ובּוצלה. ופי א־טריק צאדפת חיואן ע'ריב סאעדהא לתג'אווז נهر חְטִיר, ולאכן קבל מא תוסל אלכּהף סמעת סות ע'ריב כיגול: מאשי כל כנז כי ינפַע, אלקִצָּה.